Ma secund mi lon li a l'an falu përché parei a të sghia pa për le man, përché i sold gia për vagneie a i va 'na vita, almenu parei prima dë tireie fora e spendìe, t'ie sente bin ën sima a la man, ch'a s-ghìu pa e a të zmiu cuazi a vuleise ënculeie ai di no, për pa për pa spendìe